إذا حختار ما بين إنه أنام بدري وأصحى بدري أو أنام متأخر وأصحى متأخر أكيد حختار إنه أنام وأصحى بدري، لأنه كذا اليوم يكون مليان نشاط وطاقة وأحس إنه حتى نفسيتي تصير أحسن ويكون عندي <hesitation> بركة في اليوم أقدر أسوي فيها كل الأشياء اللي أبي أسويها، وأحس إنه اليوم كذا يكون <hesitation> فيه انجاز يعني لما أسوي أصحى من بدري وأسوي شي ورا الثاني ويكون لسة عندي متسع من الوقت إنه مثلاً أمارس هواية وأسوي شي أحبه.